أجدر أتكلم العربية بطلاجة سواء الفصحي أو <hesitation> باللهجة الكويتية، لأنها لغتي الأم ومرتبطة بثقافاتي وعاداتي ، كمان أجدر أتكلم الإنجليزية بسهولة لأنها لغة عالمية وتفتح لي أبواب كثيرة، التواصل مع العائلة، مع الناس في العالم. تعلمت الإنجليزية من خلال الدراسة وتجارب الحياة وأحس أنها مهمة في الوقت الحالي.